Raabhan ara higbafune a gwa araa arom ntaa re, ora gwa soo gbagbaa ara oram orom gwe mee ro aazee nyeng nta na bhobam gwem ora hitaama aibee orom soo gbagbaa ara gwa mee ro ahaa aazeebho nyeng nta bhobaan epii nhon aakpana o gwa re ame arom ogbo kpaana gwa aasa o nta bha tamare gwa re koro kpaana mma gwe ara ete agwe eroo gwan nom ani ara ṉi ogba ghaa ra num oro kuru mbaa no, ane gwan nom gwen koro saa bho hobhe mma agwe ara ete agwe oro bee ngba gbaa ara wunu kpukpa gwun zee ba zee bhanio nyeng nta naa bhabaam o, mma owoo mma gwem ara ete gwem gwo ma orom gwem mma gwem ara ete gwam kara tongho fon aabee bhaam ani ocher o. ete re okoro taa gwan agwe eroo saa han tataae nfunene rạmaadon aanoo bee nzaa nta bharaa ete gwo von gwa gwem ara mma gwe asaa gbaa taa oni bhanyi wuna gwa obee bhero saa han jobheree han zaa rayymaadom oram gwen nta rara nzia rabaan siten ne rebaano so ba bha nire egbee jen nere, mma anọọ baam bhava bhava ara ete anọọ bạạm nta bhaku bha bemene hoku bha chee akubha funend beme ne ma zeng nta fon aabee ara bha paa nta remaa aitum jem araara ra nem ora nzia refebho ikpaika ira bhi daa nzia refe ofunefune ora namere Mma baam ara ete baam saa bhani bhabhoro bhanyi fon aa bee reje see rebhaan kara refio saa bhafi rebhạạn sạạm saa bha ji bho mma gwo yina gwan ara ete gwo yina wuna gwam bha humo gwan obee bha jibho ete gwo yina gwan orom ara mma gwe bha humo gwan obee bha ji bho gwo raa orom re moo ji gwa hobaan rabaam saam saa radaamo ntoro joro bha kpaa ohuhuma bemene bho, bha yeng bha ro ee bheve bee nyeng bha gwem nzia saa gwan odoo obaan eyeng bee bheven bee nyeng bho orom gwem nzia saa wuna gwa odoo aboon eyeng baa o, reje sa re rebaam ra suum o rabaan sa rasuum bha zusa guro ra bha rakpakopari rabaan re ebon esaa gwem ara rabaan aizia bhanoo baa ji rabaan gwo ra abee orom bha humo bheven aabee bha namere ikpe ithama ikpa sii tama sii bhoro rabaan saa re saa rehuhuma rezana abaa oromi bha naa wuna gwa obee gwo rạạ gwa gwa bha baan bhafi bemene aa, abaa gwa bha vaa gwang obee gwa bhanyi rabhaan vaa anyi abaa orom bhani re rabhaam sạạm rabaam o. abaa orom bha humo gwa obee bhaviza abaa gwa bha yeng bha ro bha va wuna gwa obee bhanyi rabhaan o tangho bha reje saa rabhaan saam rabaan re. Rabhaan saam rebaan bhani re abaa orom ara baa gwa bha tongho fifia bho hobhara bhanoo aram adon seeno egbee ja rabhaam saam asa kura resaa bho akura resaa bho ajo ro hihirii bhaidaa bhoven fao bhana ntao namere bha rabhaan gwo ra fan bha tongho anamere orom gwem evai okubhu taa ramaadon aasee bho, bha ahora fao bhana nto ro namera ozizia mo nang mo ji bha don onamere oro zizia mo ji bha don ekubhe vai taa gwa gwe bho ekabhe voi otaa fon bho ame mma gwo kpo baa don gwo ra gwa rabhaan evai akubho nuu bhaohora ofi orom agwe otom otaa fon abee bho, otaa ramaadon bho ozama ame okuhiku soro taa don bho nta ete gwo raa orom araa bhaam ete rabhan oro namere oro mee bhajami mo jiega ani sokubho, rabhaan saam re ku bhito ara bhi bhongha, ikpaikpa irabhia oja ora bhosomarethon rabhaan saa re arara henendeme arabhaano.